mu bəi maaji gɔ mə mai yo, n'maa gəla joul lɔ nukun ban di ago, nəngɔ ba mə maa gəla gii duuni joulɔ nu nəngɔ mə dii nəngɔ mə you gəla na taali joulɔ nu nəngɔ mə dii nəngɔ mə ta maaji gii mə maa maji malali gɔ bamə maa maji gɔ mə dəng feyiləmɔ le nəngɔ be məma maajigɔ mə dəng <hesitation> gəlatənɔ le, nəngɔ mə dii ynuwa ləma maaji gɔ kam daa gɔ tuwolɔ wo, kam daagɔ mi tuwolɔ wo, kambi nyimbɔ jəl mu mela jimle nəngɔ bamə dii a gou gwam mə yai ynuwa ləma maaji gɔ betəlomi ndəgji a a gəlatən kambi a dii makaran a dii gəla gɔ tiji <noise> kambi a dii gəlagɔ tiji kənkɔ nəbni mela nyinɔnyi wo nəbni a mela juni na siftəmiyo wo, nəngɔ kənkəni bamə bəla maaji gii a kənki mə juyo twam, mə juyo twamɔ le juyo twamo a la joulo nu nəngo baja təga kulagii nəngɔ mə nya twami. mə nə twamtənɔ lara nyo ni mitə mə kiyo munnei ana mu kaka twam dwam mu bwenoli na mə suwan suwan na nəmunwo wuni wo muyim mimɔ juyomtən twamle <noise> kena mu nə suruni go mə nyimbo a lodiya twamo nəngɔ gəlɔn jəli nəngɔ juwa bwi mə malai mə nə twamtənɔ wo betii wo mə melajim le <hesitation> gə nanya bajɔ fii ke təm lodiya gɔlei kuma su məkiyo munkiyo, mənə twama suwal, mənə twam a a balbu mənə, twam alo sweyili, mənə twam a təga bwalang, mənə twama lakang mə nə twam a <hesitation> jambu twamtəniyo, tangəna nəbo gɔ yela yela nniji kami bwa jama ni, kami ni kamən a tula felli kambi nəbɔ mur juni a benənyo nəngɔ ju gə yilami jəjalen nai a mugɔ lɔngi nəngɔ mə ja kəga nəni mə ynuwa ləma gəno lei ne kənkeniyo ju bə kala jenna yaji nyim nyimtəm jə bubɔ benei ka a bumma su, be kwaama ga ya kilajenne yaji youle lɔ kwamigən mə kole da maaji jenɔniyo mə sa ka bwesən təgən kena du you maa melali gəlai. Məu na ma lɔyo kiyo beti gəm shini gɔle, shini yugateli wo nyuwai mə kiyo gəmle na kiyo jimi ja bəbboi kelo n'garjim mə nə ka be tugami wo <hesitation> gə tuga gə juni we? mə daayim, juni we? kishi juni we? nyong, juni we? təm, juni we? yəla, wuni we səgan wuni we? ne, wuni we? bɨɨ, wuni we? ləbi a mugɔ ləbitini ləbi ga gəlala bulasɔgo gə wo, kumfiyo gə wo, bandwinegə wo, <hesitation> takurogi wo, dan bwingɔ wo, wubli gɔ wo, ləbi mwemo wo, tangəno woa galalanyo, bə wou na yem nəbɔ dam a gatəi nan mam gani a ganni a məla fəlen. je daa yem wuni fii ji leyo <hesitation> yəla da tiya tənə wo tə you bwa sɔ tiya mwasənɔ wo, tiya swangɔ wo tasəma gə wo, fəngɔ wo, tiya boli gə wo <hesitation> yan wingɔ wo. kamiyang wo, swangɔ wo, ja gəlala tiji nəngɔ ju bɔ jwiyo le atəmiyo jwiyo dwamɔ le, wasinɔ wo bə jwiyo le, yuu gə wo bə jwiyo le, fəmənwo jwiyo le, nɔngo be wasin nasana be kənkəniyo jə jou jengə suya bənɔ bənyim wasin nuyila gə wo jəjalən be ləbi njwiyo le digɔ duma jwiyo gumo, jwiyo gumo lebwano wo nɔjoul juwani sa <hesitation> ja nuga nuga kanga juwanɔ a ta nəbi na joulni a bwila nyo duwoiyo. jangɔ joul bwe bali jɔ jou jengɔ wonɔ?jou dunno gɔ Tinubu galana tabənni mwemo joulɔ taal jəjalin no mii wo a bə jwiyo ju a maabɔ nənga yu wo kata yu a bɔla amal dadiyab duwoi wuni kənkəi dwama bum no bwiyo ga be so nəngɔ la bɔ wu bɔ ku dwamɔ le nɔɔtəmɔ la dəgdəgigɔ le, nən sanai mi nəbɔ dəgdəgi le səgan na dungumbɔ tən a jəl dəle a mugo lonyi siganɔ dumbɔ ju mə kiyo mun nei na gə be nyi ka? a gənanyi be bwe baligɔ be ga ding təmɔ juwanna tabən. Be butɔ gənɔ bum a bilənkeli jənni salei yo be ji nya jujisalei yo wuniyo kanjəl nasanagɔ jə benəniyo a lara nyo so kəshi gɔ wo so, kəshigo bən nə keshi, tɨngənɔ wo na yam dala kəshigɔ jə yam mon <noise> nyuwai, nyəm kangjəl ga? ju bə jale jai a nyoi, bwe dadiya nəfiligɔ wo nən kang kangɔ bauti kangɔ wo yashi kangɔ wo, nagɔ wo, bauti nagɔ wo, dunɔ wo, kulongɔ wo, dwamɔ wo kungɔ wo kuligɔ wo baya gɔ wo a kuligɔ gəm aya ta yuwal an bɨɨ ja biyoi dadiyabɔ digəni jəg bələn bəmən nɔ jə mam du nən <hesitation> a gəna kuli ja kel jəg kuligɔ an ləbi ja ma du gɔ nən an namfani ja magən nə kung, an təbei ja magən nə kung, nyuwa kelo mə kiyolei an ka ka twabso kelo a lara təm lodiya bə suwa bəngɔ we? bə kala bwe bali dəbəli le kwama gɔ be ga tal tə yuwa a lodiyagɔ gəm, jə be nyiyo. yaji yelai be kwaamagɔ ki be ga kilajen yila ja you a daagɔ jə yimwoi kwamigən, bə bəbɔ jenne wo, kambi bele wo ja bewo gali gən joultən a gəlala ja jel a Maiduguri nəngə nəbfiitəm nyiyo təni baja nyai n sula ji kel kwama gɔ ja bəi keltənɔ juni ja male kənkiyo an yal nən suwa mɔ an jou nəl mu ba you ba nəngɔ na you bai mə swile suwankel n'jəla kelo mə suwannai ka? a jəlani tən ya kiyo gəm kelo amu nyuwa kel a dul gəni be kiyo gəm kena a ga magɔ bwilankel a ka dai kiyo gəm a gə sa bonoli a kada nəngɔ nəb dənlang kelɔ wo a bewoi na bonɔli mu swile na bali namu bəbo tetəlam muni ya mu yal a kəla kena lɔngɔ mu yilɔ woi yo daagɔ a bumbii a dum kuli dummuno nəbam muno suwanəi gə bekan you le a dani daagɔ a bumbɔ an kebɔ dum kuli jasuwanne gɔ daa gɔ bumasu gən you an nəb suruni jə tun nyo le nan youi you mə gəgɔ an bənyi an you galano namo keba kanəli mə suwan kelni le nyi, wuniyo a bə yila kənki yo. be tangəna fa nən naa nəba jella bagalangi wo jell a Lofiyoi wo. nəbɔ jell a təbɨ wo, kena gol wabɔ fei nəba jel a lɔ bwajaiwo, tuu lɔngɔ a gəlala nyo nəngo babə yim fɔ dweyeni səbə gata kelniyo a bə gata bumi jatəm kəka təm lɔdiya, jatəm təka gombe, jatəm kəka təmni ja jou jengɔ Nigeria niya nen nyiyo dadiya nən nyiyo nyiyo nasanai mə nyembɔ jalatəmɔ nə nyiyo dadiya nəngɔ da go gwal lɔng dunɔ woi so nəngɔ dagɔ gwal lɔng dunɔ woi a mu you fe nəngɔ dagɔ nasana nəngə ba nungbəmi kumtəni a kuta bɔ a labɔ subɔ bwala taal yanə gwi lɔ luwa gɔ dagə nasangɔ gwi ya ma ka mulali wo 965 joulɔ gɔ bemnə ni, joulɔ nə maam maaji gi we yale fəb dəm <noise> yes <hesitation> na luwai luwai nəngɔ mə swilen fəbi so gə nanyi yo digɔ dadiyabɔ na na nanga ja Swi buge nangɔ wo na nanga betɔ bayilɔmi, a nanga katafəni ja you ya ja ka bən.